أي- أيوه أعتقد أنه من حق الأفراد إختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيه، كل شخص له ظروفه وأحلامه وحقه إنه يختار المكان اللي يحس فيه بالراحة والأمان، الهجرة هو إختيار بلد جديد يمكن يفتح أفاق جديدة، سواء من ناحية العمل أو التعليم أو الحياة بشكل عام، لكن لازم يكون فيه نظام وعوامل تحكم هذا الإخ- الإختيار، عشان نحافظ على التنوع الثقافي.